बहुत सारे प्रकार के औजार होते हैं जैसे कुछ औजार तो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे चक्कू, पाना, पेचकस, आरी, कुदाल, खुरपी, छलनी, अखाईं, बेलचा।